Raha izaho aloha no tratra farany indrindra eto ambonin'ny tany a dia misaotra betsaka an'Andriamanitra aho a satria tena nasongadiny mihintsy izany hoe ianao no olona farany tratra eto ambonin'ny tany, dia mangataka sy mitalaho mafy aminy aho mba tsy haninon-tsy haninona ianao hoe ianao irery no eto ambonin'ny tany eto